Mi faggo a pissa a-o piscialandrea comme â ciamman à Imperia, de sabbo. A-o sabbo seia mæ moggê a se speta a pissa fæta in cà da mi, no ne cattemmo mai. Â faggo originale sensa tante cöse sovia. A pasta quæxi tutti i giorni, co-o tocco de tomate, verdue ò pescou, quarche òtta co-o tocco de carne, no delongo perché a carne a l'é deventâ caa.